I Tsindrimandry io matetika an de Io an matetika an magnampy amina fanehona hevitra, satria avy amin'ny eritrertra anô akô de avy amle tsindritsindry mandrinô ako a, Igny tonga de tafavoaka zany Igny Tonga de tafavoaka evitra Igny.. ary ign matetika marina fogna satria avy amin'ny alalan'ny tsindrimandrinô akô matonga ananjy.